بصراحه أنا بفضل موت قبل شريكي لأني ما اتحمل <hesitation> اشوفو حزين علي فراقي ما اتحمل إن هوا اللي يموت قبلي لأنو ما اتحمل هادي الأشياء و ما اتحمل الوحدة من بعدو <hesitation> ف بالتالي أنا بفضل اموت قبلو هوا لأنو هاذي الأمور جدا وايد صعبة علي.